Efatra ny saosy matetika ampiasaiko fa izy arakaraka fa tsy voatery ampiasaiko jiaby: saosy huître, saosy soja, a vinaigrety, saosy béchamel.